Faa keɓaa ngulniraa ko ngulnataafuu, ko ɓuuɓi fuu. Ngulniraa du tawetee wulnugol ngol ana yaawa, ana yaafa ne. <hesitation> Masiŋaaji non, gollirɗe ndiyan ɗii <hesitation> nooneeji majji jonkaa du ana heewi. <noise>